Muna khin davawina wuyan hyi miyau Kayani subu muna khin lthin ya be yar aa, isyaku magaji khin kefas yohanna ye wassina ye wasina gma wassin sin ai umma kuran hyi t’aya wassini jubbun ghi boni maha wuyana, ghan we’e lthin ba davawayen subu muna ngir khin lthini muna kuza p’iyati tsaghi khin lthini <noise>